Ny fomba fanaoko an, mampangotraka <hesitation> vinaigira aho ao anatin'ilay lapoaly. <hesitation> Ampangotrahana izany ilay vinaigira dia andrasana mihitsiny ilay dity mainty be iny an hiendaka amin'ilay lapoaly dia avy eo an, sasana amin'izay izy amin'ny savony an sy amin'ny paille de fer raha tsy afaka.